Gne karazane voankazo zany da hita asena amign'egny gne mananasy gne papay gne efa ho avy manko zao letisia da izay e dignashako io misy e paiso misy gn'akondro zay.